No sedikit usaha, ana berhasil buka sumbat no ana kasih keluar kertas nia, hati na berdebar saat ana baca isin na.